Ti olõti joba nii kavva sõbraq olnuq. Kuna teil sis määnegi tülü tulõ? Ma tahassi väega nätäq, kuis ti ütstõõsõ pessäq annati vai midägi säänest. Selle et kiäki ei tahaq nätäq inemiisi õnnõliguna.